<hesitation> Gn- iaho zany mand- ame dentista na ame mpisabo nify io zany <hesitation> ondroy isan-tao mandeha iaho ame volomboalohagne vola igny zany da any antenantegnane vola ame tao igny, da ondroy zany izy zay da gne lera lagniko amignagny amzay da arakaraky gne olo milahatra amignao raha ohatry hoe visivisy zagny gn'olo da mahalany adiny raiky eo ah fa raha maromaro gn'olo da mahalagny adiny roy, da io magnodidididigny adiny roy eo zany.